Adiibi adio mem di na a suma robaal ologhi r'omoon na loor mendi na roberighi ibereghi adiroor rogira onua na roo sugha mo oghoogh pho ni kuidi na araal kua dio pho adighi ni dio di ekpanam adio di erumudio enuum emite na a miin mo adio pho ikire pho adiphe pho adiibi adio arukumuan. idipho oye arukumuan na m miin mo adio pho ekpananam ni tro tro bo dighi adio pho opo̱ pho̱ na ka di̱ghi̱ bo idipho mi radighi ghaan bo pillar, adio pho mekpananam r'ingo ghan imi akpo obiom di mia hereghian loor kura dighi ghan odighi pho ami bin mirakiilaan mumo olaphia ka loph apue odighi pho ami mendi adio pho kume dighi diibi adio rokumanaan ro baatologhi kongoom disoph omoogh weh enaan loor esi di mi aleegherini mo emiigh ka sokeey adiroogh pho kue sighe eteeyn otaany mika muugh ni i pe mira wabo̱ kue re kion epe risigh mi ahegherini mo tro bo ilo obile oteeny obaram maani siphe pho bin omunenion adiibi a dio pho tro a rukumuan di na akumuan ku meteeny eeghola epe adio pho pho ima aru kumuan adio pho edigh ni ekolor na pho opopho akumuan bo robaal ologhi loor esidi iyaar itu igbarabami i pe pho na agbiighan bo omoogh ilo adio pho ku arukunuan di na ma agbiighi kua ghi omoogh ilo adio pho po adiibi arukumuan i lo adio pho na pho ro baal ologhi arukumuan pho emaar esereghian edugh omiin. Mendi na abula ologhotu esi a rukumuan pho a na obaal-olokghi katool li ekpoom mo ana loor esi di iyaar ipue odighipho ana bu na abile ni amoogh eghoola odi ghi pho na atu bo kua ghi bo mem di na abula ologhotu obaal ologhi pho opo pho ka dighi ni iraar di eghuun otu pho ana rana kemoogh obaal olooghi memdi na ma si ologhotu asighe edien asighe muum awuurah, asighe edien aleah aseghe iyaal ikpo a sipeel aphuughool obulemi aloor pho ana obile omoogh inyaam ilho adio pho pidi arriphina ki guuph inna i loogh gha di na ka meeloom emoon memdi na ma dighi iphen pho a madan na a hereghian loor ilo adio pho loor esi di edien pho roghor pho ro lereghian, rophoghian pho na rapooghian bo kedighi edi kengo loor pho ana innyaam ilo adipheri pho adio pho mem di na ghi odi ghi kua dio pho ana enighi na ateeny omoo i phe na ra wa bo obaal-ologhi ra tool ghan ni ekpoom mo ana iboom ghala mo na umi na ni na mina robaal-ologhi loor esi di na mateeny ilo a dio pho a diibi adio ku na ma teeny ilo adio pho obaal olooghi pho a popho r`adigha ni idi libo retool ghan ekpomo ana beleg keen edurr odighi pho ana ighiom risigh looresi di na ateeny ni eegho la pho ephe pho na ra wa bo. Odighiro ana abile asereghuan, anighe ridien aweh ipe ku rema ghan inon ke sighe eru dio pho ku me dighi diibi adio obaal ologhi ra itool ghan i siphe ekpomo a we pho ipe ki di omoogh enaan rawaghan di a we pho odi komoogh ghan obaal ologhi esi a trobo iyaar dina radighi Kuolo r'ebaal ghan ni ologhi ayoor iboom mem lo yoor romite oolom omogh we enaan pho mo adio pho yoor omite bo edighi diibi adio inyo iyoor podi torobo iyaar efe yoor r'oki bo odighi pho inyo inyoor suo ku asuo pho ku iyaar pho yoor r'owa bo idi mem lo yoor obula ologhiotu okururu ka/tol okiriri ka/tol ighagh iloghi ke/tol mo mi iiteeny ilo adio pho mem di na ma teeny ilo adio pho ku na amuneni ku na arigheel ologhlotu pa adio pho adiphe pho adiibi adio